பல கலைஞர்களைப் போலவே உங்களுக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாணிகள் இருக்கலாம் என்பதும் உண்மைதான். சில கலைஞர்கள் பிரதிநிதித்துவ மற்றும் சுருக்கமான வேலைகளை செய்கிறார்கள். மற்றவர்கள் தட்டையான மற்றும் கிராஃபிக் பாணியில் சில வேலைகளைச் செய்கிறார்கள், மேலும் அடுக்கு மற்றும் சிக்கலான வேலைகளையும் செய்கிறார்கள். ஒரு பாணியை வைத்திருப்பது முக்கியமல்ல.கலை வகைகளில் பல்வேறு கலை பாணிகள் மற்றும் கலை இயக்கங்கள், நவீன கல்வியில், கலைகளை மனிதநேயத்துடன் அல்லது துணைக்குழுவாக தொகுக்கலாம். கலைகள் ஏழு வகைப்படும்: ஓவியம், கட்டிடக்கலை, சிற்பம், இலக்கியம், இசை, நிகழ்ச்சி மற்றும் சினிமா.